نوع الموسيقى اللي بحب أسمعه هو الموسيقى الهادية زي الجاز أو الموسيقى الكلاسيكية. الموسيقى الهادية بتساعدني على الاسترخاء والتفكير بهدوء، خصوصًا لو كان اليوم مليان توتر أو ضغط. لما بكون محتاج أركز في حاجة زي الشغل أو القراءة، الموسيقى الهادية بتكون مثالية عشان تساعدني أكون في مود التركيز.